Sicürament sauterìu dizné përché sun sempre dë cursa e cuindi al e pa propi ël pasto che ch'a m'pias dë pi perché sun sempre, ën la zmana sun sempre al travai e l'ai mach mezura për mangé e riesu pa a gudimlu cuindi secund mi la scelta a sërìa cula li